<noise> Gn'a Frantsa, <noise> lohatao mafana; gn'am fahavaratsy magnora; da lafa tonga am zao gny ririny da manitsy da tsy vita moramora. Da am fahavaratsy igny koa mbô misy lanezy. Da zay gny tena mifandimbindimby eo mandavatao. <noise>